Goca angge ngom gahi ena so wari eno toma fola ma doya, toma fola ma teras, toma kamar ma doya, toma fola hito, toma fola ma gai, se ma dulu. la ngom na fola ge koroho